komiði sæl og verið velkomin í

fræðumst um plánetu sem fannst í nærliggjandi sólkerfi fjöllum um ellefu ára strák í Suður Afríku sem verndar og segjum frá degi íslenskrar tungu og Vísubotninum tvö þúsund og átján ég heiti Sævar og nú verða sagðar

sem hefur hingað til verið notað til viðmiðunar fyrir öll kílógrömm heimsins mun taka breytingum á næstunni kílóið mun léttast og verður líklega mælt með stærðfræðiformúlu í staðinn kílógramm er hluti af mælieiningakerfi sem kallast metrakerfið og er notað næstum

forskeytið kíló þýðir þúsund og kílógramm er því þúsund grömm hið eina sanna kíló og fyrirmynd annarra er geymt á rannsóknarstofu í París það er frá árinu átján hundruð sjötíu og níu og er það hefur reyndar tekið einhverjum breytingum síðustu ár það hefur staðið til lengi að breyta skilgreiningu

vísindamenn hittast fljótlega og þar verða ræddar hugmyndir um að endurskoða

út fyrir nákvæmari

evrópskir stjörnufræðingar hafa fundið plánetu

nálægustu stjörnu við jörðina plánetan fékk einfaldlega nafnið stjarnan b en hún er í sex ljósára fjarlægð frá okkur jarðarbúum það þýðir að ljósið frá henni er sex ár á leiðinni til okkar stjarnan er eldri en sólin okkar en líka minni og kaldari og þess vegna

hún er því svokölluð rauð

fær minna en helming af því ljósi sem jörðin fær frá

á yfirborðinu hennar eða um hundrað og sjötíu stiga frost það er álíka kalt og á plánetunni Satúrnusi í okkar sólkerfi vegna kuldans er talið útilokað að þar sé líf nýja plánetan er örlítið stærri en jörðin en miklu minni en í sólkerfinu okkar hún er þess vegna flokkuð sem

við vitum þó að hún er úr grjóti og málmum eins og jörðin

frægasta stjarnan á himninum þótt hún sjáist ekki með berum augum það er vegna þess að engin stjarna ferðast jafn hratt yfir

á þeim hraða væri maður ekki nema fjörutíu mínútur á leiðinni til tunglsins sömu leið og fóru á fjórum dögum fyrir fimmtíu árum síðan

ellefu ára strákur í Suður Afríku hefur ákveðið að bjarga eins mörgum og mögulegt er nashyrningar eru í mikilli útrýmingarhættu sem þýðir að það eru mjög fáir eftir í heiminum talið er að um tuttugu og fimm þúsund

lifi villtir í Afríku þeim hefur fækkað hratt síðustu ár rúmlega eitt þúsund voru veiddir af

í Suður Afríku í fyrra hunter hefur verið hrifinn af frá því að hann kynntist

setti alla vasapeningana sína í verkið og hefur nú safnað um það bil tveimur milljónum króna er orðinn þekktur í heimalandi sínu fyrir framtak sitt hann kemur reglulega fram í sjónvarpi og flytur erindi í skólum þar sem hann segir frá verndun

á morgun er dagur tungu en hann er haldinn hátíðlegur á hverju ári á afmælisdegi Jónasar Hallgrímssonar sextánda nóvember markmið dagsins er að minna á mikilvægi þess að efla og varðveita íslenskuna Jónas Hallgrímsson var uppi fyrir um tvö hundruð árum og var eitt af okkar ástsælustu ljóðskáldum hann var líka náttúrufræðingur og hafði mikinn áhuga á íslenskri tungu menningu og náttúru hann bjó til mörg ný íslensk orð eða nýyrði sem við notum enn

dag í dag til dæmis orðin aðdráttarafl sporbaugur og spendýr í tilefni dagsins efnir Menntamálastofnun til árlegrar

tvö þúsund og átján keppnin snýst um að nemendur skrifi seinni hluta af vísu sem kallast að botna vísu hægt er að taka þátt með því að fara inn á

félagsmiðstöðva á Íslandi haldin í nítjánda sinn hún er haldin í Fellaskóla í Breiðholti og þar keppa ungmenni í því að

verður að sjálfsögðu á staðnum og það verður hægt að fylgjast með á ungruv punktur is